من بعد عشر سنين كنتمنى أنني نكون حصلت على عمل فشي شركة كبيرة أو فشي منصب عالي أو تكون عندي سيارة أو تكون عندي بيت أو نكون درت واحد الكاريير فالخدمة ديالي لي يكون طويل ويكون مهم أو تكون عندي شخصية بارزة أو شخصية مرموقة أو محترمة فالمجتمع